நவீன மெக்சிகோ, அமெரிக்காவிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஐரோப்பியர்கள் வருவதற்கு முன்பு, இன்று மெக்சிகோவில் பழங்குடி மக்கள் வசித்து வந்தனர். பழங்குடி மக்கள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிங் ஜலசந்தியின் குறுக்கே தரைப்பாலத்தை கடந்து அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்தனர். மெக்சிகோ சுதந்திரப் போரால் குறிக்கப்பட்ட நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு 1821 இல் ஸ்பெயினிடம் இருந்து மெக்சிகோ சுதந்திரம் பெற்றது. நாடு ஆம் நூற்றாண்டில் பிராந்திய மோதல்கள், காடிலோ அதிகாரப் போராட்டங்கள், மெக்சிகன்-அமெரிக்கப் போர் மற்றும் பிரெஞ்சு படையெடுப்பு போன்ற வெளிநாட்டு தலையீடுகள் உட்பட பல சவால்களை எதிர்கொண்டது.